أول شي. إغسل الرز تحت المويه، عشان تشيل النشا الزايد. بعدين حط الرز في الجدر، معاه مويه بكمية صغيرة، أو ضعف كمية الأرز. خله يغلي، وبعدين خفف النار عليه لمدة عشر ل خمستاشر دجيجة لحد ما يستوي.